Tantaran-drô Espan̈a àby iô ndraiky, raha nandalo tamin-drô tan̈y, irô zen̈y favy nisy lerany nandalo periôdy ny tôno volamena izen̈y. Zen̈y ny nazoko tamin’ny tantara. Baka eo aminzay tambany fifahaizan-drô mpanjakan’ny katôlika àby iô izen̈y irô ary rô koa fa avy tanatin’ny araiky nahery tamin’ny olonia ity resaka ekônômy.